Won annin guyya kan mwisho nyad. sima supua nyadde. sima kan atam midasani yenan sima kan unga shapa bisan it bufte dette ibiddir dabde unga it gurte michirte sod kas kette sisinno kas kette habichatee. won lamesa supunen ak midasan fon bitte diite rawotte it chirte kitunguan kalangite bisan it bufte ifelte dub mal fon kun bichatani bisan kun jalit ititan malkan dub supu itatii dub tanan nyaata akas.